Jo kalo ngone na takdir ge jou ta allah o soguci te ngone, a gena musti ngone fo sabar, pertama ngone fo sabar, ngone fo eli ene, fo gosa halaha, ifa bato sodo gatebe ngone na rezeki, nange re bolo ma gai ino gatebe ngone na ngofa se faya supaya ngone fo atur ene sesuai sedaba jou ta allah na keinginan. ifa bato sodo rezeki nege, takdir nege yo loya tia ngone, gatege